Мошин аз муҳаррик, шасси, системаи интиқол ва чархҳо ташкил шудааст. Муҳаррик қувваи ҳаракатро таъмин мекунад. Системаи интиқол нерӯи муҳаррикро ба чархҳо мерасонад. Шасси бошад, ҳамаи қисмҳоро якҷо нигоҳ медорад ва устувор мекунад.